أكثر شخص أثر في حياتي هو جدي ربي يرحمو هو كان كان حكيم و برشا أوقات كان يعطيني نصائح عن الحياة و يعلمني كيف نكون صبوره و متفائله رغم أنو مكانش يقول برشا كلمات لكن تصرفاتو و تعاملاتو مع الناس علمتني برشا دروس أثرفيا كيما الأب و خالاني نحب الحياة أكثر و نواجه تحدياتها بكل ثقه.